إذا كنت صحفي ونتلقا مع أحد المشاهير أكيد أسأله ما سرك ما سر نجاحك؟ حسنًا أود أن أعرف جيدًا باش نشوف أنا متأكد من أنني سوف ألهم لأنني أريد أن أنجح في حياتي وبالتالي <hesitation> أود أن أعرف سر الآخرين أه وأيضًا أن أكون قدوة للآخرين في أنهم يستطيعون النجاح في حياتهم، هذا كل شيء.